Io izany amin'ny voalohany ny alika tsy dia mahafinaritra e. Fa rehefa voataiza tsara izany izy an, dia <hesitation> afaka tonga amin'izay mahafinaritra izay. Izany hoe ny alika tsara taiza izany an, na inona na inona endriny eo, mahafinaritra foana izy. Fa rehefa ratsy taiza kosa izy an, dia tena mahasosostra. Ary tena mety hanaikitra mihitsy ary. Manaikitra moa izany fa tsy hoe mety hanaikitra.